<hesitation> Fizarana samihafa hita amina parasolo ndreka a misy le tahony itazomana ananjy karaha miloka bitika iny de misy botongna pihana iny mampibarana ananjy de misy a <hesitation> tonga de le vantany le boribory be le miaro tenanao iny a de misy vy a maro samihafa le <hesitation> le ilaminan'ny labasy mipetaka aminanjy iny de misy tragnony.